ʻO kēia Hawaiʻi nei, aia mau pōʻino-ʻōlaʻi, makani pāhili, kai eʻe a me luaʻi Pele. Aia ʻōlaʻi ma ka mokupuni o Hawaiʻi a a me mau luaʻi pele o Kilauea ma ke kuahiwi o Maunaloa. Aia mau makani pāhili, ua loaʻa mākou i ʻelua makani pāhili ʻo ʻIwa a ʻo Iniki i ka makahiki o ʻumkumāmāiwakanawalukumālua. E piliana o kai eʻe, ua loaʻa mākou i kekahi pōʻino kai eʻe i ka makahiki o ʻumkumāiwakanahākumāmāono. Ua make i hoʻokahi hanelikanalima mau poʻe mau poʻe <thinking> ma ka mokupuni o Hawaiʻi i Hilo.